<hesitation> බටර්, තෙල් ඔය ඒවා දාලා කෑම හදන්න කැමතිද <hesitation> කියන එකට මම උත්තරයක් දුන්නොත් <hesitation> මේ මම පෞද්ගලිකව මේ <hesitation> ගොඩාක්ම එහෙම තෙල් දාලා උයන්න කැමති කෙනෙක් නෙමෙයි. මොකද මං හිතනවා ඇඟට ඇත්තටම ඒක හොඳ නැහැ කියලා. ඒත් දැන් වෙන කාට හරි මේ අපි රසවත්ව කෑමක් හදන වෙලේට අපේ අමුත්තන්ට වගේ අපිට පුළුවන් මේ බටර් ටිකක් එහෙම දාලා, බත් එකක් එළවලු බතක් ඒවා හදන්න. එහෙම නැත්තන් අපිට තෙල් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා නේ ඇත්තටම නිකන් හිතන්නකෝ ගැඹුරු තෙලේ අපි බැදලා ගන්න දෙයක් නම් ඒ කියන්නේ සොසේජස් ද මස් <hesitation> මාළු වගේ බදිනවා නම් ඒවට අපිට තෙල් ඕනෙ නේ ඉතින්. ඉතින් ඒ වගේ විශේෂ අවස්ථාවල එහෙම පාවිච්චි කරනවා ඇත්තටම. මේ ඒත් අර සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරදී නම් ගොඩක්විට උත්සාහ කරනවා අඩු තෙල් ප්‍රමාණෙකින් කෑම හදන්ඩ. මොකද මේ නිතරම ගොඩාක් තෙල් අපි කාටවත් මනුෂ්‍ය ශරීරයට එච්චර හොඳ නෑ කියලා තමයි මම <hesitation> දැනුවත් වෙලා ඉන්නේ.